tɔ dɪyə kə mɪ yəng fʊkkɪn mʊr wʊrɛ wɛ mə nəng nəyɛ kɛ, ə wʊr nəngshɪ mɛ kɔ, ɪng wɪɪ shɪrr mə dɪng dɪnghɪ kɪ, səcchɪm ɪng wɪ tʊlkəngshɛ, wɪ kəbɛ, dɪng wʊrɛ, tɪnjɪn nɪɪ, yəəəm shɪn nɪ, <noise> kələm mɪ kɔ shʊ kɔ, kɔɔn fʊk, <noise> yəə, yəəəm shʊ, bwɛ mɪ fʊkkʊn, kɔɔn nəmɪ bwɛ mɪ fʊkkʊn, <noise> kələn dɪ shɪrəmɪn kɔ, yɪɪ kɪ nwəkən yɛ kɪshɔ, <noise> kɔɔn kɔrfɪ mə ləmmɪn fɪyə shɔ wɛ, <noise> kə bʊttʊn mə kɔɔm shɔ, shɪtʊ ə nʊngdɛ, ə bʊttʊ ə shərɛ ə nyərɛ, kə ə shərɪ ə kɔmɛ, kə ə shərɪ ə fɪ kɔ, dɪyə wɔ nʊnghɪ mɪ ə kɔɔm, ə tɪɪ tɪm ɪng wʊrɛ, kɔɔn bə tɪdə ə fɪshʊ, nɪbə ə tɪbɪr lɔɔ shɪ kɪ ɪngwɪ, nɪba tɪbɪr lɔɔ kɪm ɪng wɪ, fɪrʊ bwɛ wʊnʊ ɪng bwɛlɪn ɪng wɛ? <noise> ɪng yəəm shɪn ɪng nɪɪ, kɔɔn ə nənəg nɪ, <noise> tɔh wʊnʊ ɪng nə nə fəəm fəəm yɪ yɛ shɔ, ə nə kə wʊrɛn nəngshɪ mɪ. kənə bənəəm nəəm kɔ, kɔ nɪyə kə? ɪng fʊktʊn fərmɛ kɪdɪ, yəən fəə kɪ nwə kən yɛ sɔ, mɪ kɔ bwɛl wʊ ɪng nɪɪ, dɪ bwəntɪn bətɪn ɪng yə, dɪ nwətɔ lkɛtɪn tɛn bɪnshɪn ɪng yə, ɪng bwɛ bə yɪɪ yɪɪm ə lɔ bərɛ ɪng yə, dɪ dəən shʊ mə kɛkɛ bʊn, kə dɪ shʊ bə nə bədɛ kʊ, məng kənədɪ yɔɔ, nəng dɛ ɪrɪn wʊrɛ shʊ, kələn mɪ dɛbɪ kɔ, mə dəbɪ ɪng kwə kɪlkəmə, kɔɔn ɪng dɪmɪ fɪrɪm ɪng bʊ nənshɪ, bwɛ wʊ shənɪ shɪdɔ ə mʊrshɪkɛ, shənɪ shɪdɔ dɪ məngtɛ, ɪng ɪng nə bwɪr kɔ, fʊkɛ dɛ, nəngyɛ dɛ, kələm mɪ dɛbɪmɪ bɛ lɔɔ dɪ shɔ kɔ, <noise> tɛn bɪm mɪn bə rɪɪm ɪng kən bwɪm yɛ shɔ, <noise> tɛ bɪn mɪn bə rɪɪm ɪng kəən bwɪm yɛ shɔ, nɛ bɪm mɪn bə rɪɪm ɪng kən bwɪm yɛ shɔ, kɔɔn shɪ bənə shɪ ɔh, wɪnɪ mə nənghe wʊrɛ, mə nəngyɛ nɪn nə lɔng bwɪm yɛ shɔ ə <noise> dʊn wʊtʊ shʊ bɪ kɔkɔ, <noise> ləəm kɔ bwɛ dɪ yəə, ə məng mɪn kɔ, nɪmɔ twəlɛ dɛ, bɪbbɪ bɪ. bwən dɪ kwən yəəm, kɔɔn tɛbɪn nɪyɛ dəng ə nə shɪ, kələm yəən fʊkkʊn wʊr nəngshɪ kɔ, məng-məng fɪrɪkɪ ə bɪdʊn shɪyɛ bʊʊn, bɪdʊn ɪng lɔɔ nɪn bɪnɪ ɪngnɪɪ? <noise> ɪng wənɪ ɪng yə, kən ɪng tɛbʊn wɪ ə yɪm shɪr kɔ bɪ nən shɪ yəə ɪng wənɪ yəən fʊkɛ, <noise> kəən ɪng nə lɔɔ ə də bɔ kɔɔ bɪ nən shɪ kəɪ bwɛ shɪ yədɛ kə nəngshɪ ə lɔɔ nɪn bɪnɪ bɪdɪn shɪyɛ shənɪ, shɪ dɪ shɪ dɪ məng tɔ ə də bɔ wʊnʊ ɪng kə dʊn wɪ bɛ bə yɪ ə dʉn wɪnɪ wɪ kɪ, kɔɔn kə dɪn ɪng məng fɪrɪ kɛ, ənan kʊ əh ɪn wənɪ kʊ yəə, yəən dɛbɪ ɪng shɪkɪdɪ ə kɔɔm dʊng ɪng lɔɔ shʉ ɪng wənɪ, dʊng bə yɪ yɪm dɪn yɛ dɪn dəbɪ, kɔɔn kɔrfɪ mə kɔɔm ə dʊm dɪr mɪn ə bɪɪm ə ləəm tɪɪn ɪng wʊrɛ ə ləəm tɪm wʊrɛ wʊ bə dəə ə lɔɔ nəngshɪ kɛ, mɪ yəə, yɛ mɪ fʊkɛ kɔɔn səcchɪm bɪ məngto kɛ ɪng wɪ tʊləngshɛ bɪnɛng kə kɔɔ ɪrɪn shɔ wɪnʊ ə dəə ɪng wənɪ bə yɪɪ yɪɪm ə lɔɔ bərɛ kɔ, kɔɔn tɛn bɪ shɪ wɪɪ, ə dʊr fɛkɪn kɪnə, təəm bɪ shɪ wɪɪ, ə dʊr səcchɪm bɪ fɛrən-fɛrən kɛ, shɪ wəng kə fəttɪmɛ kənbɪr wʊ, ɪng tʊləngshɪn, <noise> mə dol dɔ ə mɛɛ lɔɔ kɔ nɪnɪ ə fɪyə nɔ wʊkɔ kɔmɪn ɪng wəən kə nə kɪn ɪng bɪtɛ nɔnɪ ɪng yə. <noise> tɔh shʊ dəən bɪ ɪng wənɪ kɛkɪn nɪ kɔ, kə kɔrfɪ mə məng nəngshɪ wʊ kɔ dəən shʊ mə kɔɔ-kɔɔ, kəə dɪ bɪdʊn ɪng lɔɔ shɔ ɪng wənɪ shɪ dɪ nətɔ kɛtɪn tɛɛ bʊtɔ, shɪ bɛ yɪ yɪɪm nɪmənshə yɛ tɛbɪn lɔɔ kɪm, shɛ tən bɪn ɪng kɔ, kɔ dɪb yəng dʊb kə mə bʊttʊ bə nə shɪ <noise> ɪng wɔn dɪɪn kɔ, mɪ fɛ dɪn dəbɪ, kəmɪ dəbɪ shʊ, yɪm nɪməngsha ɪn bɛɛn ə mʊr lɔɔkʊm ɪng nəkɪr kwən shɪnɛ <noise> kɔn dɪn kɔɔ dɪ tʊləng shɪ dɪ mə chɪcchɪ bɪ kɪ, dəbɪ shʊ, bɛ, mɔɔ dʊr bʊtʊmɪn mə nwən-nwən nɪmənshə, <noise> tɛɛn bɪn mɪn bə nwə-nwə nɪmənshə, kə fən-fən kʊ lɔɔ, wɪ kə yɔyɔ kɛ yəbɪ wʊrɛ shʊ,bɪnɛng wʊtʊm ɪng wɪɪ-wɪɪ kəən shɪ tʊləngshɪn aꞌ bwəntɪkɪn bətɪm kɔɔ, <noise> shʊ nə yɔ dʊ lɔɔ yɔ, <noise> shɪ nə yɔ dʊ lɔɔ kɔn wʊtʊm bɪ kɔɔ kɔ wɛ, <noise> nə bɪ yɪ dɪ yɛ shɪ, <noise> kɔɔn nə nɪ fʊktɔ wʊrɛ nʊngyɪ ə kɔɔm, mə nəng-nəng, ɪng wənɪ kɔ, <noise> nəən mə kɛbɪ kə bɛ yəng mən fɪrɪ kɪ, kə ləng bɪ kɛ nyəshəre ə dʊrsɪn kɔ, yəə <noise> kɔɔn chɔk-chɔk ɪng bɛɛn ə mʊrshɪ, yəən fɛb dɪn dəbɪ. mə yɪm shɪdɔ bɛ bə bɪm mɪn dɪ, məbbɛ yɪlə kɔrfɪ mə nənmɪnɛ ə bənmɪne lɔɔ kɛ <noise> bə bɪb fən kɔ, bə bɪb mɪne bɪb fənkɔ bə təb toɪ mɛ kɛ, <noise> bə bɪb mɪ nɛ bɪb fən wɪ bə təkkɪn lɔɔ kɛ, kɔɔn dɪ dəən shʊ wɛ kə yɪmbɔ, kɔɔn ɪng yəmbə ə yɪmɪn, shɪdɔ mɪ fʊktʊ kɛ, ɪng wənɪ <noise> kəshɪmə fʊk mɪnɛ shʊ kɔ, bɛ, kɔrfɪ kə dʊmmɪ nɛ lɔɔ kɛ, mɔ mə fəng yəmbə, ɔɔh mɪ yɔtɔ dʊn mɪn ə tɪɪm, <noise> tɛɛ shɪ ɪng, wʊrɛ wʊnʊ mə nəngyɛ, yɔɔ ə nəb wʊrɛ wɪ nə dəə dən ə lɔɔ dɪn nɪ, fəng bə bʊrɛ dʊ, kə bʊntʊ kɪ bɪtɛ nəbɪyəng dɪɪn, dɪ ləmtɛ yɔrɔb, dɪ ləmtɛ kʊnʊng, dɪ ləmtɪn ɪng nəə, ləəm kɔb shɛrɛ kɔ, dɪ dəən shʊ ɪng nɪma wɪ yəmbə bə nɛkkɪn shʊ, kɔɔn ə mʊr yɪm nɪməng nəngshɪ, kə yɪɪm nɪmən nəngshɪ ɪng bɛɛn kʊ, dəən səcchɪm wʊnʊ mə məsɔ, kʊn-kʊwɛ kə kɔ dʊ, kə kɔdʊ, kɔɔn dɪ yɪ yɪɪm nəngshɪ ɪng wɪwɪ kɔ, shɪdɔ wɪ aꞌ lɛɛ wʊnʊ kɔ yəmbə bə nəkkɪm nəb, kɔɔn bɪdʊn ɪng lɔɔ ɪng wənɪ, mɔɔ kʊrə kə, kə dɪyə bɪ kwɛtʊ bɪdɪn kɪmɛ sɪ bəyə dɔ, dəkkɪn wʊrɛ wɪ kɔ, nɪbɔ bə kɔɔm wʊsɔ. ə fɪyə kɪɪm kɔn bɪ kwɛkɪm wɪ, kɔrfɪ mə fʊkɛ wʊrɛ mɛ kɛ, <noise> bə nəyɪ mɪnɛ shɪn ɪng yədɛ lɔɔ shʊ, lɔɔ ɪng bwɪyəng shən, mɪ kɔɔn nɪrɪn bɛ, bə nwə ɪrɪn nɪbʊ shʊ wɛ, ɪng bɛɛn, mə dʊm-dʊm shɪdɔ wɪ ə fɪyə yəmbə kɛ, <noise> ɪng kə shɔ wɪ ə fɪ yə nɪ, kɔɔn kɪng nɛ mə dɛm mɪnɪ, mə kɔɔ bweꞌ ə məng mɛ lə nɪ, <noise> mə kɔɔ ə fɪɪn kəlmɛ, bwɛ sɪn ɪnghɪn, mɪ fʊkkɪn ɪng bwətɪn yətɪn lɔɔ shɪ, kɔɔn nə mənghɪn kɛtʊ kɪ, dɪshʊ mə fəbɔ nəng sə, yətɪn yəən yɔrɔb mə fəbʊ nəng sə wɪɪ kʊnʊng dɪ, kɔɔn nɪɪ tɪkkən yɛ, kɔɔn yəmbə dɪ yɔɔ, kɔɔn kɪng nɛ mə dɛm mɪnɪ, dɪyə ləm shɪn kɔ mɔɔn ə məng mɪn kɔɔ, ɪng shɔ kɪdɪ ɪng yəəm fɪn fɪlɪnwəsh, ə le kən bʊ, <noise> ɪng kəsɔ wɪ sɪnɪ kɪng nɛ məa, bɛ dɪn, mə kɔɔ bwɛ dɪn mə yɪmbɔ bwɛ sʊ sə ə shərɪ ə fɪ? məng wʊsɔ, mə yɪmbɔ mɪ dəbɪ, <noise> sələk, mɪ bɪtɛ ə lɔɔ mɪn, mə nəng wʊrɛ, <noise> mə dɛm mɪnɪ dɛb kɔɔn dɪ ə, kɔɔn kwəttɪ nɛ, mɪ fəng nɪ, kɪnɪ kɔ kə dʊrtɪmɛ wʊnʊ kɪng nɛ, ɪnkə kɔ wənɛ bwɛ mə kɔ dɪyə ə nʊng dɛ mɪ dəbɪ mɪ fʊktɔə yɛlɛn wʊrɛn nəngshɪ yɔ. dəən shʊ kə mɪ məng mə fəngbɔ yəmbə kɔ mɔ bɛ mə rɪkən kɔn yəmbə ə kɔnnɪ shʊ, kɔɔn bɪnɛng ɪng wɪɪ, shɪ bɪ mʊrkən ɪng nəngshɪ, mɔ kɔ mə kɔɔm ɪng mɔɔ kɔ mə məng mɛ, <noise> bɛ kə, yəən da bɪ bwɛ sʊ, kə ɪng kə shɪdɔ yəmbə ə mwɛlɛ kɔ, kʊbɪnɪ ɪng wɪ, tɔɔ kɪnɪ kɔɔ kə, dɪ dəən dʊrtɪmɛn sə kɪng nɛ, nəən wɪ dɪ yəə tɔ yəəm wɛ, <noise> wʊtʊm ɪng wɪ kɪng nɛ dɪ wɔb fwɛm, bɪnɛng ə fəbɔ bətɪm ɪng nəngshɪ, ɪng nəkɪr shɪ dɪ məng tɪ kɛ ə dəbɔ, mʊ fʊktʊ bərɛ, kɔɔn mə təbbʊ dʊrr, wɪɪ bɛ kɔ mɪn nəng nəng, wɪɪ bɛ kɔ mɪn nəng nəng, wɪɪ bɛ kɔ mɪn ɪng nəng mɪn, dɪbɪ shɪ ɪng bɛɛn, nɪ ə ləmɛ kəkə mə kɔɔ, mə yɪɪm, <noise> mə mɪɪm, bətɪm bə kɔɔn ə fɪ?.